Uf... pa viajal unu solinu pa un país holasteru ai de sel cudiosu... si tomas angunas precaucionis pa hazé-lu seguru, puei sel una esperencia mu enriqueceora. Entera-ti mu bien del sitiu, delas costumbris i delas partis más seguras o peligrosas. Ten los tus decumentus i las tus perras en un sitiu seguru, i no muestris los tus ojetus valorosus.. Gasta meyus de trasporti confiablis i, si pueis, comparti la tu ubicancia con alguién de confiança.. I deprendi tamién las frasis assín más corrientis dela palra dessi sitiu pa poel comunical-ti mejol. Amás, confía-ti del tu estintu i quita-ti de sitacionis o sitius que te hagan de sentil castigosu. Assina, vas a poel desfrutal del viagi más tranquilu i sin pobremas.